Huhuin, isa, rua, telu, ata, lima, nome, itu, walu, siwa, usa. Usa sin isa. usa sin rua, usa sin telu, usa sin ata, usa sin lima, usa sin nome, usa sin itu, usa sin walu. usa sin siwa, uturuwa. Uturuwa sin isa. uturuwa sin rua, uturuwa sin telu, uturuwa sin ata, uturuwa sin lima, uturuwa sin nome, uturuwa sin itu, uturuwa sin walu, uturuwa sin siwa, ututelu. Ututelu sin isa, ututelu sin rua. ututelu sin telu, ututelu sin ata, ututelu sin lima, ututelu sin nome, ututelu sin itu, ututelu sin walu, ututelu sin siwa, utuata. Utuata sin isa, utuata sin rua. utuata sin telu, utuata sin ata, utuata sin lima, utuata sin nome, utuata sin itu, utuata sin walu, utuata sin siwa utulima. Utulima sin isa, utulima sin rua. Utulima sin telu, utulima sn ata, utulima sin lima, utulima sin nome, utulima sin itu. utusiwa sin li <hesitation> siwa, utu nome. Utu nome sin isa, utu nomesin isa. utu nome sin rua. utu nome sin telu, utu nome sin ata, utu nome sin lima, utu nome sin nome, utu nome sin itu, utu nome sin walu, utu nome sin siwa, utuitu. Utuitu sin isa, utuitu sin ruautuitu sin telu, utuitu sin ata, utuitu sin lima, utuitu sin nome, utuitu sin itu, utuitu sin siwa, utusiwa.